في أحد الأيام، ضاعت عائلة من الطيور، وأثناء الهجرة كانوا خايفين ما يعرفون وين يروحون، شافوا طير كبير طاير فوقهم، وقرروا يتبعونه لما نزل، سألهم وين رايحين؟ قالوا ضيعنا الطريق، قال اتبعوني، وصلوا لمكان آمن واجتمعوا معًا.